El huricheu es el emprencipiu de qualisquiá hallaúra, essu está polo craru. Ai genti que no se hazi perguntas, genti pala que tó está güenu i assina es quasi qu'empossibli d'enhallal cosa denguna. De no sel, craru, que sea de casolidá comu angunus quesus o la penicilina, enque en dambus casus las pressonas que tuvun la hallaúra estavan a trebajal assina que ya sabis, sin huricheu no semus naidi.